Simtime wah giteh pilimgan, mi kirikur hate wahtah raih. Ah mi kapunesh kes hitoh behmuneh mongosoh, gitah dang eh sureh buh kapunichi. Wah hitawot no tang, wah wohot cas, simtime waihete pilimgan waihete wohot raih, oka haiyeteh malnah. Ah simbutime menek wah, mi, coh, mitiare meh maihite kapagasha, waihete noh raih, havoth na rabathin malan. Mi maukah kapah shangeh ta tsangeh tah tsang tah takapha ha, satehburang, simbutime meneh mi tokorarang bihtum tutu gahrang mi raih, mi kapuhanyeh, mi vehvin. Mi vehun tavoth nah han mi kah, ha warasureh kehan malang capmist malanah, ok muhraneuh wah buh mlana capnisth malan teh kohrang baffih kapha wotteh, waihteh sun sateburiuh malang tah dang sureh ateh hitah dangerah wah buh chirr. Giteh tsang han buh tsing, ok haiyahteh wohot na rai. Ah simbutime wai hete raih hiatagaetah dangereh gasteh kohmai, wehta kolai washt sehwoth nah bundeh dangah sovoih. Ateh dang sowoih abuh capnist ateh sorh kalaiteh. Ateh simtime waiteh sungah. Dangereh reh han buh mahing giteh kai wan hateh sehvoih, hita dangereh kah mi tsing tsung kaph wohot na sohring charr noh kahlai malan. Heyin buh vehvin shovot na vondoh vondoh tsakateh noh oh mi kateh sohvot noh vondoh vondoh tsakkateh noh oh buh vehvim woh geh kapha coh mark eh yehu. Ittyeteh dereh teh tereh kuhtu yah rahon, buh minh kitah bambuh tah tsang sureh malan. Sah hita wohot na nambiting bureh, mi bahtama tarrai giteh bekah pho toh. ghe kaph bammureh namoh kalae, mi karteh vohot remoh karreteh maneh mi vehvin na vohot ramoh seh kareteh. Kareth maneh warasureh hateh ahrah ih han shiwohnan kapha gashwohot tinah rai, eh kapha gash ah wohot tsang wohot na tsing tsang. Eh ghit, eh ghit tsang ah marah ah burr mah, buh gitah dangerah neng eh tah ehwoh kur hite wohot na tsang han buh tsing tsang mai zac na warteh bah tu massah ah ih wohot cahcah ok haratah bahrai. Ok simi sang gai, simi tumbuh gai malannei. Deng cho markine gan buh maigasteh nah dang cho wavundih yah, wavindih ya, simtime gateh gash lili. Sim time gateh leng goh cen heta dissawohwah wau, anah teh keh moh, moh roushy ih moh. Simtime meng leh kindeh akaph bamburreh sehwunanh, adeh mi lili kaph giteh wahwunahn. Hiteh moh mou, eh wohoimi cha, dih elah rah tereh yan tsang mi, capnist she ghit gash teh mahrrahr giteh tah woh mi prih prih pruhang. Akaph teh giteh warr phu noh hai teh moh han sim buh woho noh hoi teh waiht, whait han, vehvin birr ha malan. Sim time mah dih teh moh rakot, rakot rah hateh malanan, ok eh senish sim time meneh akap hateh mi bah dang, dang hoteh, cah canist akaph bah burr malanah, ah muh muh ahang coh, ging wam surr hi morroh sharr han tak tak, ah, ah hih malan akaph teh git kaph wan surrhi sorrh hi kan kaph cah burr teh reh mi puh teh baron mi meng neh gos, sim buh tamah tah rai tah kaph bah burr weh dus, hai tah kaph wah dangereh wah toh kaph bah burr weh dahis. Hat dangereh mi tinoh sim mi bah tah mah tah rai tah kaph bar dus hi teh, teh, palau weah moh, hateh moh malan moh sum nah akaph bah burr haiteh dangereh ih mi vehvin teh wihit noh sha, teh sorh whe kin nah noh, oh mi kah tah wihot na sorh whik nah noh sorh wih kinah noh mon meh ih. Sim mah nau doh kaph wara suhri, ok doh kaph gash waiht won doh tah rai, hite dangereh, buh sawa, doh kain phutuh han tah rah bat malan yan. Time buh sowa doh kain pah tah trah bhit malan yan, he wehei che she, hete gash soh gash teh. Hi teh tah mong boh ah bah gehe kih yah, tuk tuk mi chen korr gash yeh, sim time abteh meks imsim sa wah, hay tey meh baht ma malaneh. hateh yeh yerreh malan, wahai che sha teh borr mah sorkkeh han, mi bah dang, dang han sot beh larim gan, hite beh moh wath hatah pilim han wai weh mai teh waiht mah sahn oh bah eapnist coh coh coh. atehwhah tsan wah bih teh dangehmeh. Bah capnist ateh sorh kalai sim time bah capmist giteh sorh dus, doh kai rakot rakot rakot mur rah sim mahn coohtoh woh toh. ah capmist, eah yeh rah cah lai teh, mam burr buh stori gan malan oh pots kih yoaa malau, pah kih malau seh gai cea ih madarr hang coh malan mi. Sim yime doh tah gas lili mai leah di teh meh sah, di teh meh. sabu giteh meh woh kot sun hi geh kiyh, wah itah malani, malani, malani. Dih kaph coh sim garrh sande gih coh, woh win deh, waih mi mai nuuh Muh ah li, bah seh mi kia ah kapha, seh mi vehvin eh wohoi muh hali seh kineh kaph ah sha missah ah giteh meh vah wah noh gan doh, gau doh tah sahn, ah doh tah gash deh lih giteh werr whee doh teh moh lengah kindeh. kineh. kindeh rai kapha yeh. sim timi doh cah rah rai ha sim buh taim mene teah kaph bah burr waith nah saht cah mai meneh yea teh meh rik yu mi vehvia. Hit deh reh mi puh tah gash hat gahron mi. boh yoh mahn rai dih buk barr waiat mah du shi oh. paloh surr hi missah. geh gita laron malan yah. malan han. Sim time time geh tah kaph pah loh surr ih malan han dih teh laronn. hite dangere malan tah dangash sha rha phat puhat teh buh capaist hait tah dangereh buh capmist han dish gash kalai teh. Simi time tah rah dis kalai han akaph hateh kalai teh. Teh teh rakot oh rakot, git dereh bush capmist han dih gas dish kahlaisteh. Sim time tah rah dis kalai kalai han akap. han akaph, hateh kalai teh. teh teh rakot oh rakot. git dered buh tasik ieha doh sha ta tahtahgih tua bet kalai ah siau buh time wah weh murr, buh ta wah buh rah. hiyau dih gash weh murr teh ok buh rah hiandia gash ahe weh muerr teh ok burr teh, ok buarr bu tah malan dih. sim sim time eh woh tete soh leuga kaph. eh dangered bu tah tisik sehio giteh bah meh sorr keh mi phu tuhhimur buh ah gitah buh woncha murr geh akaph. Simah teh. eh hateh hitehereh mulh. Buh capmist inh teh buh buh arreh burr wohot, wan duh chi massah kaph. shivah man, cah kaph han ah, im. m wohot wan coh cah meh neng akap ah hateh buh capaist. mirrah cah lah lai teh him m buh capist han gitereh. kah lai rou wokrua teh. Shevunan tdangered no manseh wohoi. kind meh taim sim buh tah cih ita rah dush kalai teh ah. tah cih hate wohot mah porh tising tsang, sorhu han mi kour. phuto leng gis taim beh murr. Hiteh deh meh buh capnist malan giteh sorh ah kah lai. uak gi teh sick moh loh hia murr. sim taim ah chong. monggoh soh tsang ah kaph ahte. Hite ceh rim simi nen. Hi te ne phu sak phu sak, mahn ta, tah tah noh. Hiteh tahmon eh neng tah mahu. sim taim ghinih, ghinih. buh ghinih tah mou kaph, tah iac rahn. oh seh haa eh gasleh yoh yehihi buh suh neh. balanch ahsim taim taim hate wagh toh sah kain malaneh kapha te. Dus buh cah reh. sim taim teh teh sim buh karrai. ha kapah teh bu mai werrh seh cooi handiteh sahn geh wara surr hi yau mi vin, doh. sang wohoi. Simtime wah giteh pilimgan, mikirikur hate watah raih. Ah mikapunesh kes hita behmuneh mongosoh, gitah dang eh sureh buh kapunichi. Wah hitawot na tsang, wah wohot cas, simtime waihete pilimgan waihete wahette nah raih, ok haiyeteh malanah. Ah simtime menek wah, mi, coh, simtime meh waihete pakagasha, waihete noh raih, havoth nan rabathin malan. Mi maikah kapah shangeh ta tsangeh tah tsang tah takapha ha, satehburang, simbu time meneh mi tokorarang bihtum tutu gahrang mi raih, mi kapuhankyeh, mi vehvim tavoth nah han mi kah, ha warasureh kehon malang capnisth malanah, ok muhruneuh wah buh malan capnisth malan teh kohrang buttih kapha wotteh, waihteh sur suteburiuh malang tah dang sureh ateh hiteh dangereh wah, buh chirr. Giteh tsang han buh tsing tsang, ok haiyeteh wohot na rai. Ah simtime waihete raih hiatagistah dangereh gasteh kohmai, wehta kalai waiht sehwoth nah bundeh dangah soroih. Ateh dang sowoih abuh capnist ateh sorh kalaiteh. Ateh simtime waihete sungeh. Malanah nah mah, kalai simba kihman wah tah ttoh tsang won dito vandok han dih han buh sok bah dengaderreh, mah sahsah nambaut. lh sokoh eh cacinist, simi timo ia ron mi sah mu kara. sim buh kah veh loh malan. Gan neh moh ih tomg eh mah savah xumula mah sah, sha nambaut yau eh dengereh buhan capnist han. Gite nanduh shi kalai teh akap. kaman buhrut nah sha, sha bu capnist diteh duh sip kalai rakot tamu titeh nem buhs. Kah lah eh ih kam buh burr in wah wah wah kah gite mehss mi laiteh bur chi mu riah aka puh puh akaph mi kah ate muh teian akapateh. Teh rem baysihm nau vot vot simu man eh woi gei row, vinah vinah seh kih meh tam ghi tam gah lili, ate mim bat malan.